La janal ma'lo' kulub'ul ma'lo' tunäk' la cristiano xi'mal ma'lo' tan umentik k'as tan uxej tan ub'el ti- ti baño tan tulakal y y uju'um y juntu y la la cama tan u awaan tan u